Fú muo láh jo naum íh loig na la bá íh aig la noum yiah cuain laig táh cuain yia-yia sáh la oh ji oh ku naum táh íh oig íh la aig láh jo ká ji tzeí táh ih oig ka gi uh zain la jo oh laig ta ih oih ih la aig ffu muo la bá cuáh ta íh oig jo la ih óh naum íh-íh la no jo aij-aij jóh láh báh tortau cian ni fúh báh muoh nji íh la aig la jo ji oh láh mjü noh oh ji bá muoh nji la noh ta caum la jo oh ba muoh nji ta caum jo nóh la jo oh noh éh éhh bah muo ji la bá eig la bá ñi la bá íh-íh baig nji.